Sabong gena ngone so pake mahogo so ese bada la bada ge koroho, so pake roca gia la gia ge koroho, sopake roca kabaya se calana la kabaya se calana koroho, so pake roca piga la piga ge ena koroho.